uhh progrem movie da paling aku suka sien manceh mung uhh aku suka adventures, da tanang inya suka kayuh da mencabar suka kayuh da uhh minan tenaga aa nuh mung cunto nuh lah uhh kita tubek wayang ngaya aku tubek da wayang sien, aku kaii suka da wayang da da beken da minat aku man aku ti paling minat suka pak nuh mung sa bilawan-bilawan da minan tenaga uhh mung cirita uhh parang lah erti kata da mung en nih. Jaji progrem da paling aku suka nuh aku mikir sien aja jaji anyap nuh labih kira nuh aku suka mung da aaa cirita movie da bekun-bekum da ngan nuh aku ngan nuh suka kayuh da mencabar en.

Pikir akuk pasal AI, buleh mudip minan tiap andu. Bagi akuk iti' ne, menu menu buleh sebab dadeg inya da, inya da kai dapat tebuk, da kai dapat minan tangan simua atau pun da' kai dapat nyandak, buleh ne nan AI. Maksuh akuk, kalau inya da' kai'k pandai bahasa Inggris, mung hei buleh ne mina AI. Aduh inya da kai' pandai bahasa, bahasa kitak, bahasa Bidayuh, se Bidayuh Sadong, Buleh minan AI iti' ne. Hei rati ne ma, rak paguhkan teknologi AI ti'.

Pimaan da kaii sehat kaii patut dog naan silalu sien ceh maan bala dagin...sabab dagin ti kaii ceh paguh untuk kesihatan uhh maan sayur-sayur ceh paguh, buah-buah ceh paguh en da patut kita maan...[uhh] cuma kita aba maan dagin silalu.

Wang adup uhh ngundah apointment dengan dokter sien ceh wang adup moh madam moh mandam, moh mudar, baru adup napud dokter. uhh masa ti mah adup ngundah apointment ra napud dokter. Sebab ne wang adup kai mandam, kai mudar, kai ce adup napud dokter. melainkan adup mudar, adup mandam, adup ra, uhh ngancak dokter ngirian adup , tubuk anih kandam adup.

Warna da suka aku ti aku warna da suka aku warna bihis sabab aku rasa warna bihis en uhh sesuai inyam ne aku minan ne jaji meng aku minan colour da warna da selain masu bihis sien aku agak pintangah adep ku cuntoh ne lah wang adep ku da bidaya da buda memang ne bateh inya ngan ne da adep jaji aku mikir ne kaik patut minan kayuh da meng en jaji aku suka minan kayuh da bihis bajuh bihis uhh sien mah ngan da da suka adep ku minan ne.

Aku lebih prefer dak abih remin, sabab dak sepa lebih kurang icek mesu dak abih ramin sabab da abih ramin mu dapat ngundah anih anih mu ira peli rehat mu dapat ngundah enih enih nanek ka, main main dengan bala anak anak, main main dengan bala umbu, bala ande amang dapat biriadah dak kawasan remin. Tapi kalau kegiatan dak sepa aku lebih kurang icek sabab telalu bagi aku kai paguh.

<noise> Kadang kadang bala anak skulah tik, wang ne skulah kai ne kanan nangkap atau pun ngundah kraja da jugon bala guru ne. Sebab ne terlalu pantas atau pun terlalu cepat, Bala tik perlu dog nantud nduh uhh tempat indik tuisyen supaya bala ne blajar a'in secara uhh sesuk lagi. Mung en ceh. Da ramin, mesti ra fokus lagi ngundah kerja ne.

Dak nyusah pikir aku kalau mina handphone ti dari segi inya salah guna salah guna ne, contoh mina enih enih keyuh dak biek ngan minan enih enih keyuh dak ngirusak kehidupan he dak ngancak pikir aset sabab salah gunakan handphone daripada minan handphone he betul betul tapi inya memanfaatkan minan ne dak kepada keyuh dak kai betul.

Pimaan da sihat ti macam macam pimaan da sihat kita cuba buhu masu maan lamak lamak lah meng kita da maan da sihat ti da adeh zat ne meng ne uhh pane pane bayam. Meng kita maan daging kita aba maan lamak lamak ne lah jaji ba kita maan da tanek inya bala ku dawe dawe pane lah meng pane kangkong pane pane bayam jaji kayuh siti memang cukup vitamin ne pun adeh bala ku vitamin C ne pun adeh mah. uhh meng ne bua bua eh uhh bua bua ne meng adeh vitamin sien kaik ne vitamin da perlu untuk tibu kita tangin vitamin C da ahi lah.

Siti buleh dog tinan wang adep uhh kaii payak...Wang adep kiraja da maru bina bahat...kayuh ti buleh nulung kita meng dari segi kita mikir kayuh mikir ti mikir eh... Penting untuk kita ngunah kayuh da beken.

Bagi aku loan da icek pun buleh menjamin bisnes bahas sabab bagi aku kalau loan icek bajet icek kaik kesah ne akan jadi bahas and ihong lagi rezeki meret.

Anyap kayuh da kreatif da akuk. uhh Cuma kuk rasa uhh penampilan akuk, cara kuk nyandak wang kuk bidapud dengan dingan. Sien ajak dak timungen da adup akuk. Is my, adup akuk, kreativiti akuk, mung anih kuk mukak sanda', mung anih kuk nyanda dengan inya.

Biasa bala anak inya da nain ne da area ami ti ialah main futsal, main bol, main badminton, birajung. Sien saja.

<noise> program kebajikan ti memang adeh ne gatuh neg kampung untuk bala da batul batul nguna pinulung masu pemerintah jaji bala ti ngunah program ti da tanang kita manang nyungka kebajikan nyungka pintulung neg perintah da...da...sen bala ne dapat nulung bala da asi asi meng ibu tunggal da tanang inya bala da balu...bala da balu...bala da meng bala da suboh da anyap baneh anyap asau...jaji bala da...ti mah ceh da aaa adeh program da dadeg inya da mene mene memerlukan kebajikan.

Pimain ti adeh ceh ngajah minat pak dak paling uhh setiap manusia dak adeh minat adep meng aku ti suka main uhh kad, kad ti uhh jani kad, kad lah contoh ne kad meng main beken ne judi pak main kad ti untuk main-main saja

Binatang da biasa da mende da ramin ami da biasa mudip dengan bala aaa nya ami da binua sien inceh uhh kasung da lu ... sapa, singau kuan ami da mende dengan ami da ramin da sentiasa adeh da ramin dengan ami. Sien inceh singau.

Artist da maru ku paling muji ne sien inceh masu china aaaa masu Hong Kong Wales Chung. Aku suka tubek cirita ne, ku ngajah setiap aaaa drama da nani da nain ne dangan da bilagu, he's a dancer, sien bilagu, dangan sien aaaaaaaa, da suka ku.

Teknologi pasal piminan teknologi iti mine mine paguh keyuh nyugon kemudahan nyugon kerja kita mudah keyuh kita iti moh mereti ndek uhh sewa teknologi. Jadi semua teknologi kita t patut ne kita minan keyuh siti dengan sepuno puno rasa pikir kita minan ne nguna kan keyuh siti supaya ne bigunan dadek bala kita t. Keyuh t beken ne ceh dak tanang inya eba kita masih mikir keyuh dak demba t teknologi bauh. Kita betul betul minan teknologi dak adeh dak dadeng kita t.

Biasa ne kalau ngancak duit selamat simpan ndek account account bank ataupun saham dak biasa tinan ami lah mina ku saham nih semua dak in akan biranak biranak en merui lebih ihong lagi biasa ami minan minan duit saham enih semua nyimpan duit ain.

Line teknologi ti pasal pasal ne paguh...kadang kadang paguh kadang kadang biek kadang kadang ne ira muka pikir kita meng anih kita ira nyelesai ti nyelesai eh wang kita main contoh ne game dalam teknologi...pak ne adeh lagik da sampai ne uhh biek untuk kita pak kita mesti perlu was was manih...anih pimain kita.

Cuaca andu ti paguh...mene-mene paguh...paras, birangin.

Sabab bala inya da komuniti, da nehen ami mende rak buhu neg tarun beken sabab meh puno binua ami ye ami ti meh puno jadi bala ti rak bipindah neg tarun da bauh aaa da aaa cawangan da bauh atau kampung da bauh sabab ne terlalu puno, sesak simene.

Binte ti telalu ihong wang dep tebuk dak rengit pak ne kai legi tentu puan. Adeh menang ngarem binte terang binte dak bihis pak kah legi binte dak rengit pak keyuh ti semua ne adeh belajar legi ceh.

Banca da music aku suka banca music da paya banca music da slow, paya halus merdu.

Radio da paling akuk suka sien ce Light, Light FM. Light FM tetiap brupagi, especially wang kuk driving wang akuk slalu tune gain mukak station radio en. Maru kuk suka ahi information da dapud masu a'in. <noise>

Oo rami dak suwe family ami tubek ne dak paguh raye sien inceh meng rami inya bigawai, uhh batang asal dengan uhh konsert la sebab siti batang asal memang ne paguh supaya wang kita tubek kita ngingat komuniti kita, dapih kita mende

Bala ganan binte da rangit kaik ku tantu puan ne, sabab aku kaik tantu fasih dengan bala ganan-ganan binte.

Kayuh da narap aku dak pasal bala anak ti, ku ngarap bala anak siti pintar panai nyaga adep ne. Kaik bigantung dangan kita sebagai da ande ne, jaji bala siti uhh kan ne dapat bala t akan meneruskan jena uhh anih boh nerus bala pimudip kita da meh tuuh sibagai ande amang ne. Ngarap bala siti pintar panai, aba ne uhh meng kerja da kaik pasal pasal. Jaji ngancak bala anak ti kiraja keyuh da paguh. Pala nurus nungkah mamba uhh da ra maneg. Jaji bala siti mah harapan da bauh. Beken ne pasal anak anak aku saja lah. Anak adep ti Pak ne untuk bala anak anak adep da beken. Jaji supaya bala anak anak ti nyungka bala ne paguh panai mudip ngagau kiraja da kaik salah masu undang undang.

Iti ne bala anak kinya moh kurang main, main, pimain uhh.., batang asal kuwan inya. Pak aduh lagi kumpulan-kumpulan da masih minat, mung uhh.. bilangi, [uhh]..tanang inya bilangi, aduh lagi da suka main ti.

Silalu nuh tarun tana da adeh servis line sien inceh tarun da anyap kajuh, anyap tengen kayuh da kaii nuh meret kampung. Da tepi-tepi jalan anyap adeh baten-baten en silalu adeh line ain. Servis line meret ain aaa da adeh nehen servis line mung celcom, digi mung en.

Masa ku icek, mimang ku minat rak jaji guru pak meng anih langkah ne, wang dep meh bahas tuli meh beken pikir adep, meh ngajah kayuh da pikir adep meh dep suka dengan kayuh da beken. Sien ceh kadang kadang napeh ne kadang kadang wang ngicek beken pikir adep wang adep meh bahas meh beken, lagipun kadang kadang adep ira en beken untuk adep.

Nehen atau terun dak pernah ku mawah dak paling ku suka sien ceh miri dengan KL. Aku mene mene suka panu gein naput inya in lebih lagi dak KL kai inya adep, adep kai puan inya masa en adep uhh just be yourself enjoy masa sien.

Tangggunjawab inya dak moh dok pilih dok komuniti adep ne. Contoh meng ketua kampung, biasa ketua kampung t ne akan nyaga kampung adep ne misal kata kampung ami ne akan urus anih anih segala gala kekurangan kampung sebagai contoh ira uhh kedeh dewan ataupun lampu jeran ne akan minta mesu yb. Ketua kampung akan mimpin semua indi kampung adep ne sien ngancak ne paguh.

Pasal nanuk panu' tik ngajah selera adup pak da selera kuk tik da taneng, ngajag pimaan ami' bangsa Bidayuh tik lah. Memang akuk suka nanuk panu' da abih buru' da' tanuk kitak. Mung ne pansoh, mung nanuk si'ok , gulai daun' bandong'. uhh Jaji kudog la'ih, kudog sarai ne. Kan sitik ringkas pak ne betul betul uhh memang ne sidi' dadeg uhh adup, Mung ne akuk ngan nang suka kayuh da mung iti'. Kaik kuk menang ne bi'ek lah kayuh da tanang ami' tik nanuk da buru' ti', aduh tarikan wangi. Panu kitak cukup. Aduh sarai, aduh la'eh. Kan kaisah bibawang pun, sadu' ceh. Kanuh, wang adup nanuk minan piriuk siti' memang adup ra aduh rak moden icuk. Jaji, segalalu adup ngandai da kampung, jaji akuk milih uhh minan buru' bitanuk. Nanuk si'ok, nanuk ikan. uhh Semua minan buru'. Jaji akuk mikir ne da tanang adup akuk tok dadeg adup akuk, akuk memang suka nanuk panu' uhh minan buru'.

Kayuh da ngancak aku stress mene mene sien manceh masa ku blajar sabab adep masa blajar memang perlu ngancak adep stress. Adep ngunah aaa homework adep mesti on time adep nganted ne lagi pak en manceh masa dep stress.

Skulah bala skulah nehen ami paguh memang ne meh cukup langkap adeh internet. Adeh internet adeh karen adeh umo. Nehen bala ne skulah bala bangku bala mija pun meh adeh. Ramin skulah pun moh paguh kuan inya mo bala inya da skulah ti mo slesa

Pinyusah pasal aaa piminan handphone itin sien inceh terlalu tebuka. Labih lagi neg bala anak inya dipet. Kadang kadang kita tubek bala ne muka handphone terlalu terbuka anih anih kayuh da handphone bala ne buleh tubek. Meh bahaya untuk bala ti.

Anyap lagih kayuh da panai ku main pak mina aku mina Wang ku kaping anih anih da masu alat music ti memang ku minat bait ku adeh gitar ka drum ka piano ka memang music ti memang paguh aku minat sebab ne menenang pikir adep Pak main kayuh siti lagi bayuh ku panai.

Cara ami mayar kayuh minan card dangan tunai iti ne lah. Sabab meh jarang raye raye minan card. Lebih masih minan tunai dangan silalu iti da paling ku suka ialah Michael Jackson dangan artis artis indon mung bala kon Vita Arvilla

Sukan dengan latihan dak suka ku sien ceh uhh main ball dengan main badminton. Masu ku sikulah ku silalu uhh suwe main uhh badminton dengan football main ball kuan ami en dak suka ku.

Maksud ne bala komuniti dak buhu dak mesu binua reti ne yah buhu ndek tarun dak beken aaa kemungkin bala siti ira megau pikakas peminde adep ne, mungkin ne barangkali nehen adep ne siti Kan nek mesu enih pimpuan akulah. Sitegal bala ti buhu ndek tarun dak beken reti ne bala siti kemungkinan la barangkali bala siti aaa susah mudip minde dak nehen asal ne siti. Dak nombor indi mungkin bala ne mende numpang beken tana adep ataupun susah ne megau maan ain. Jaji pa bila bala ne bepindah buhu ndek terun dak beken kemungkinan terun dak beken ti dak deput ne bauh sien siti adeh pineput ne ein moh mesu cara bala ne kumanang cara bala megau maan ataupun ne sesek mesu pasar, ataupun sesek mesu nehun kumanyai ti. Jaji aaa sien mah dak-dak pinikir ne betul lah. Jaji dak tebuk aku enih tegal bala ti ira buhu mesu remin ti man ne sitegal adep ne ti ira negau cara kekes ne dak kuan kita megau kekes pimudip adep ne.

Biasa ami nanek banen uhh biasa ne dak najar ande amang ami minan gas paling paguh minan gas. Lebih paguh lagi cara ne nanek lebih paguh.

Urik asal da masu sanik ne da dehu' kan akuk kaik silap en ce bitawar. Bitawar tanang inya. Nan nawar na'ih adup wang adup uhh mandam na'ih, mudar, bilikok. Bitawar sien ce urik asal masu sani'. Da dehu' iti' ne. Da bekun, kaik lagik pasti, pak ne nemang bitawar nemang aduh. Lagik aduh ne iti' ne.

Online banking en paguh memang senang, press button amu transfer duit ka amu mayar anih anih ka aaa ahi purchase mu ka. Mayar ramin mu ka paling sanang tapi online banking ti adeh lagih pinyusah ne kaik kita puan ne. Meng inya ra nangku duit ka aaa buleh minan online banking ti bahaya.

De sikulah da Kuching iti ne jarang raye raye minan bahasa bidayuh lebih kepada Bahasa melayu dangan english. Labih lagi kan negara ti bahasa melayu, paling paling bahasa melayu. Kaik akan juho masu bahasa. Macam adat adat lama, bahasa lama. Inya tak akan ingat anih anih.

Kerja da ira aku memang ne memang ne guru lah sebab guru ti adep mengajar anak inya daripada sikulah, disiplin dengan kayuh-kayuh da beken sebab aaa jaji guru ti memang minat lah minat adep simene ne. Bala da sikulah pun kanan adep ngajar jaji disiplin supaya bala ne pandai.

Rami de kena rayerk de kuwan eku sien ce, uhh inya bilanggi, inya menigan masa gawai, memang patut kitak uhh ngundah ne, tapi kita mesti pikuru tinan simayang, en de pikir eku de kena.

Pikir aku terbiek akan macam ngundang kayuh da kaik paguh dadeg keluarga contoh ne macam anih anih kayuh da biek. Maksud, macam salah tinan, teknologi he da, salah tinan, salah guna akan ngancak kayuh he akan jadi lebih biek lagi.

Kadang kadang kita pikir wang sukan sukan ti adalah tanang inya komuniti dangan da indi sien ceh supaya kita gaul dangan bala inya beken. Sukan da ihong adeh lagih makna ne untuk adep, da skadep ne en pun adeh lagih ne makna ne meng sukan dep skadep ce meng badminton kaik ne terlalu ihong inya suwe sukan en.

Biasa ami kaik akan kanteg nyaga ande amang walaupun meh mandam. Bala ne akan jadi tetap tanggungan ami akan nyaga ne sampai inya he tuuh sampe inya he bermandam mandam inya he akan dog jinaga

Binatang da ngan ne kudip bala kita ti bala ami komuniti ami ti lah. Ngan ne masu sani ngamin komuniti ami bidayuh ti ngan ne kaik ce juho masu kudip kasung. Kayuh ngamin ne bala ku babeh ku alak alak alak adep ngamin ne bala siti perlu ce kasung ti sani ne kayuh bakal bala ne tanang inya tools bakal bala ne ngasung jaji tok madi anu iti ne kasung siti perlu bakal nyaga ramin beken ne adeh lagi bala da taap taap iti ne da tanang inya uhh pets tanang inya pet dogs maih. uhh kasung da dog nginang ain meh adeh bala itik, bala singau bala ku siok lah. Ti meh biasa lah pak ne. Da ahi raye aku tubek ne lah memang kasung ti buleh buleh da dog tanang bada inya ihong kudip ne, ngan ne inan ne nyaga kawasan ramin uhh trawe bin ne inya maneg ka. Inya maneg paguh ka inya maneg biek ka jaji kasung en taye puan ne jaji agah ne neg kita da ramin ti ngaban agah maih ku manang ne sabab sibayuh kita puan inya adeh maneg, kasung taye puan ne adeh ngangkang jaji uhh adeh inya maneg. Ne adeh angun kasung ngangkang matin ne taye warning kita adeh inya maneg jaji masu ti da paham aku sibayuh kita puan ne kasung taye puan ne asih da neg ramin adep.

Akuk suka da abih ramin sebab da abih ramin babi. Da sapa ramin paru' sebab iti ne cuaca kaik paguh, andu kaik paguh, siru' esun da sapa. Jadi akuk suka da ramin, babi.

Kadang kadang handphone ti kita deh legi pikir paguh dak biek. Pak dak paling nyusah pikir mina handphone en, kadang kadang handphone en nombor indi ne inyap line sitik moh beken handphone. Dak nombor duweh ti kadang kadang wang dep busy wang dep kai peyak sentiasa deh inya ngaba dep minan handphone.

Adeh inya da masih minan teknologi cara dak beken legi ne, lebih lagi inya tuuh sabab kai pandai minan handphone dak screen tekan screen biku minan sien. Jadi inya he lebih lagi minan handphone biasa.

AI ti paguh tinan aaa ngumpul semua data ngumpul semua aaa maklumat untuk aaa nambah aaa bait google aaa bidayuh language en mah patut dog tunah.

Anak kayuh da slalu kuk tubuk ne ce, da ramin. Kadang kadang bala anak, anak si'ok, anak itik, kadang kadang anak singau. Pun aduh mah da slalu kuk tubuk ne. En ceh mung da, da kabon akuk slalu tubuk anak binatang, anak tupai, anak manuk.

Da pikir aku berasa sikulah anak ami lebih ngancak ne he datuh skulah panai pimanai ihong kayuh da bilajar ne, masu ne anyap bilajar anyap sikulah dangan anyap anih anih da dapat ne paguh ne sikulah ngundah anih anih.

uhh bisnes da ira aku ti, bisnes uhh da ngan ne tunah masu babeh babeh adep. Moh adeh rimeh puru, enem puru sawa lapas. Chunto ne aku itin adeh puruh kupi. Kupi siti da variety da tanen inya. uhh kupi da puruh aku ti, kaik lagih ne ahi. Aku adeh rimeh ratus tengen. Jadi variety coffee da puruh aku en manceh librica coffee. Jaji bada aku ira puruh kayuh siti ngan ne aku tubek kupi siti da masyarakat ami bidayuh ti jarang jarang kita puruh ne lah. Jarang jarang inya puruh ne. Jaji aku, bada aku milih puruh kupi ti ngin ne turang amang ami ngamin ne ngan ne adeh puruh kupi Pak ami kaik menurunkan uhh puruh kupi ti. En bada aku milih puruh kupi masu uhh komuniti da beken, mahar masu product da beken. Jaji aku milih product ku ti uhh puruh kupi lah.

Kadang-kadang wang adep ngulu saja pun biek mah, napeh adep sentiasa, kuan inya panu gati gaih, kita ngancak tibu kita bigarak. Da silalu ku ngunah ne sien ceh exercise, kadang-kadang neg kabon, ngundah kiraja icek-icek dak kabon, piluah adas supaya adep kaik terlalu mende saja .

Cuaca da silalu birubah itin ne kaik ne tantu paguh. Sebab kadang-kadang ne siru, kadang-kadang anu ujan. Pak untuk ngiluarkan bua, ngancak bua dihan ka, sawa, sawa bua kuan ami. Kuan kita cuaca meng ti garang ce paguh, kadang ujan, kadang siru. <noise>

Aku'k bangga. Aku'k maru bidangah sebab aku'k bidangah ngin aku'k anak Bidayuh. Aku ngandai en aku'k maju mudip sitagal andu amang aku'k. Aku'k skulah datuh, pintar sitagal andu amang aku'k.

Cirita da timagah adat sien ceh adat kaum, ataupun adat bangsa adep meng ne bidayuh...adat bidayuh da sani-sani ne supaya adep kanan mikir meng anih pimudip bala sani ne tok itin. Sien ceh adat da paling ku suka.

Nyaga...nyaga bala dayung da ira biranak da ku niti ami sien ceh itin bala ne nug klinik da paling susuk sien ceh kuwan ami Klinik Tarat. Aduh bidan ain, bala ti ceh nyaga bala dayung da ira biranak.

Adeh perintah ami adeh ngunah sien dadeg inya da sasi dadeg inya da kaik mampu mudip dadeg inya perlu mung contoh dadeg inya dog pinyusah wang banjir. Wang anih anih pinyusah dog banjir ka dog ramin ramin kalak ka tatap akan adeh perintah nulung nyugon sedekah nyugon bantuan anih anih anih kayuh naan anih semua ne akan nyugon neg ami.

Da nehen ami, ambun sien ce kaik lagih tantu mani'k pak kadang kadang adeh sebab ne, ami ti mende da rungan darud. Ambun ti babbi untuk ami, nehen ami. Binua ami da sagan darud sien bada ambun sentiasa adeh wang anu babbi.

Sukan da suka ku tubek ne main bol main futsal tubek inya birajung tubek inya ngunah sukan anih anih da suka ku da paling paling suka ku tubek inya main bol.

Aku nambah duit kredit handphone aku sien ceh minan uhh postpaid, prepaid...ku mirih uhh kad ne...duweh puru ringgit adeh, taruh puru ringgit adeh...meng en ku nambah ne cara sien.

aaa pasal ngundah appointment dengan doktor ti kan ne ngajah pengalaman aku meng nak aku adeh ndek klinik ngundah aaa cek aaa ngicek anih dak kendam adeplah. Pak ne inyap aku ngundah appointment dengan doktor, doktor ngundah appointment dengan aku ngeban adep bideput sekian andu buran amu neput doktor maeh. Jaji aaa mangnak dak kali dak no indi aku ndek klinik aku ira ngicek aaa deya ku ngicek aaa enih boh aaa gatuh muhun deya aku aaa BP lah. Jaji wang masa sienlah mah doktor ngundah appointment sekian kuduh-kuduh andu buran amu muhun lagi geti neput aku maeh boh doktor, so sien saja dak puan aku lah. Jaji pabila ku neput doktor, ku moh neput doktor apabila moh kemas naput doktor sien mah ngundah lagi Indi lagi appointment aaa Indi lagi appointment sien dep bideput dengan doktor dak kali ke duweh, kali ketaruh, kali ke empat la reti nek aaa sentiasa appointment dengan doktor ti ngan adep doktor nyugon appointment.

Ngin aku mikir rangit rangit biru, ngin pingunah Tampa. Tampa da ngunah rangit biru. Wang rangit kaik biru, dunia kaik akan jadi paguh tubek ne lebih paguh anih simua.

Akuk nyaga tibu aku sa ne sehat masu segi, akuk slalu penu penu. Taruh andu sekali, setengah jam kah dengan akuk maan pimaan da sehat. Sien ceh pimaan mung sayur sayuran, panu' panu' dengan buak buak.

Ok muzik dak paling ku suka sien ceh muzik traditional mung bala agung ka enih ka keyuh dak traditional. Aku suka gi muzik moden pak ne dak traditional suka sabab sien cerita pimudip dep mung bala bidayuh damba damba sani ne kan dep minak bin ne buho mesu deya adep.

Aku labih suka mawah da kawasan kawasan da juho2 mung indon, sabah tempat da suka aku panu maan angin birubi.

Sitakat iti ne lagih anyap ku kaping bala ti ngunah uhh komuniti ami lah ngunah music asal. Music asal da kaping Ami sien ce tigal minigal adeh ngunah ne lagih anyap ku tubek bala ne ngunah ne.

Bajet famili amik sakut. Pernah sekali, pernah indik kali ajak mambe amik ngan dog pinyusah. Dog pinyusah dari segi duit, kaik sadu'. Dog pinyusah mambe. Pernah. Tapi amik, pandai mik magau jaran singkat ne. Pandai mik magau jaran nan menyelesaikan ne.

<noise> Homework da menu akuk susah ngundah ne, maths. Maths ti menu akuk kai berapa, da pasal ngitong-mengitong. Jaji memang akuk apabila tok homework, aa..kerja rumah lah rati ne da iti ne. Aa..., memang akuk susah ngundah homework sien kan ne masu segi sikulah lah. Kayuh ti homework ti pun macam-macam. Iti ne adup moh kuon kiraja pun aduh mah homework adup ceh. Homework mungkin ne ngundah homework, amu ira nyugon stok kah, anih kah pagi jaji. Semua kayuh ti, aar...memang adup ne susah. Pak masa aku lagi sikulah memang, aaa.., homework da kai aku tentu suka dengan ne en mah ceh, aar... Maths ah.

Aku akan setiap buran nyugon neg bala ne. Neg ande amang aku. Aku akan nyugon bala ne duit icek icek inan belanja.

Pimaan da sehat serta adeh zat sien ceh ikan, pane-pane, bua-bua, sungkoi icek maan tapi ahi maan aaa pane-pane, bua-bua dangan exe...exercise, ahi nyihep umo.

Skulah da nehen ami paguh contoh ne meng skulah krusen, pichin, tebekang paguh raye raye dari segi ne ampu cara cara bilajar paguh bala anak anak skulah pun paguh bala dingan pun paguh

Sistem da paguh perintah jugon neg rakyat bagi aku meng tempat bilajar tempat kiraja da ihong dangan gaji da jugon aku Sade.

Pemain musik da paling akuk suka ne, conto ne lah. Mung uhh uhh lagu jani' sitik, Cliff Richard. Aye. Jaji mung penulis tik, macam macam bala pe penulis tik. Mung bala ke uhh John Lennon pun aduh ne nulis lagu lah. Suka lagi aku menu'. Akuk tik bala da tanang inya bala da sixties. Jaji memang adup tik suka dengan uhh the oldies. Jaji dup mung en mah. Mung bala ko lagu penyanyi da' tanang inya uhh Cliff Richard. Cliff Richard da matik meng uhh cunto ne ngaban lagu The Young One. Memang adup minat ne lah. Kayuh adup tik, buleh katakan tanang seangkatan kai' kayuh uhh Cliff Richard tik, memang ne bala tik da mungkin ne The Fourties, no atau pun da limak puluhan lah. Jaji memang ne ce tuuh masu adup. Pak ne adup tik moh udog ungkui ungkui ne ce.

Rak ngajar bala anak, aba' birayo asat. Birayo dengan dingan da betul. Aba' asat dengan wang magau dingan, aba' dingan da' asat. Aba bidaruh.

Anyap cerita da timagah adat Ami da suka ku lagi anyap sitakat ti da tubek aku. Cerita bidayuh mungkin aku kaik tantu mirati anih cerita da sepa simene timagah stakat ti lagi anyap ku puan.

Bala bintu da rangit ganan ne...adeh da bintu bahas adeh da bintu dicek adeh da bintu tarang...ganan ne kaii ku tantu puan sabab mina adep ceh nyiring rangit tubek ne bintu bakah parakilip kilip raram adep tubek pak ganan ne kaii adep tantu puan ne da bidayuh... anyap ganan ne da bidayuh.

Da komuniti ami, bala anak inya main bola, bola padang, futsal, main badminton, birajung, main sepak takraw, main bola jaring, main lontar peluru, sien da nain bala ne.

Aku ngarap bala hidup sihat aku ngarap bala ne aba asat ngundah kerja. Aku sibagai ande ngarap ne ba birayo inya da biek. Aku sebagai ande ne aba main main wang skulah. Aku sebagai ande ne ngarap ne berjaya, matik pagi Jadi inya da biguna jadi inya da bahas adeh gaji ne meret setiap buran, maan da cukup. Aku sibagai ande ne ngan ne mene mene ngarap ne sihat always trasen.

Cara nulung bala inya ratus da susah sien inceh aaa, simayang untuk bala ne, raise fund, ngagau collection nyugon neg bala mung inya da dog ramin ne dok labur ka. Haaa, adep panu setiap ramin ne nyungka donation adep collect nyugon neg bala ti nan nulung bala ti dog pinyusah, dog pingabus.

Pikir aku pasal sukan biranang ti paguh, bada ku manang ne paguh kayuh ti sukan uhh cuntoh ne lah bala siti main umo ahi da tanang inya kebaikan ne uhh kayuh bala siti walaupun adep ne memang ne bersukan sukan ne meng sukan biranang la atau dari atau dayung. Selain sien bala siti adeh kelebihan ne cuntoh ne la. Wang ne kiraja da agency rescue maih rati ne. Rescue cuntoh ne uhh bahagian anih bomba. Bala da rescue team ne mungkin ne masu kapal karam ka bait anih uhh kejadian incident da laut ka da sukan ka da sungi ka. Bala da meng ti ce da perlu adep beken ne tanang inya sibagai penyelamat ti kita ra buta buta kayuh kuan inya bakap bakap nyam pun ra nyilamat ne. Bala ti manceh da penyelamat da simene

Da negara ami anyap inya da paling timagah sabab bisi inya biasa biasa pimudip kaik magah

Masa masa wang ku bahas ira jadi cikgu sabab turang amang ku pun cikgu. Ngajar anak inya ahi. Pinyipuan jugon anak inya murih kiraja cikgu

Iklim da nehen ami mende paguh kaik babbi kaik paras. Kadang anu ujan kadang anu paras kadang adeh anu ribut kadang adeh anu anyap angin. Kadang anu paras mene mene paras.

Ami ngundi da binua ami minan celup tangan adep. Tangan lumur indi lumur duweh adep, meret neg ink. Masu ne meret neg ink baru amu meret kanan layak ngundi. En cara ami da negara ami ti.

Handpon tik kai lagik akuk manang adup manang adup kuk daras minan ne. Kayuh bak barang kegunaan sitik masa perlu saja. Jaji kai dup pandai menang ne, oh daras kah kurang kah kuk minan ne kayuh. Kira ne sadu'- sadu' lah.

Aba tian wang masa adep mendek lebih-lebih lagi mung andu gawaikah enih kah masa en dep rami, pak wang adep moh balik eba mikir en pak buleh mikir wang masa bideput en sin aseng dep aaa sidik aseng adep mikir adep masih besesek.

Binatang bahas nehan amik tik mung kijang, bala ko pelandok mung sa'en. Binatang sa'en jarang ne rayu aduh da Serian ati', da area ami' ti' tanan tanan jarang sebab kayuh si'en susah ra magau ne.

Aku adeh puruh nanas puruh bua dangan bala pane pane uhh da iti da mata kucing ngan kayuh da beken beken puruh aku da kabon.

Akuk pernah ngundah projek dengan akuk mpuk banuh, Menu menu paguh projek da kaik bahas lah. Mung ngundah bisness, construction, mong sien bisness kontraktor. Amik duwuh ngundah ne.

Sanda dak patut aku pitayun bala dingan adup uhh dak juho masu adup ti uhh dak pitayun aku kan sagal lalu adup ti juho masu ramin masu ande amang kah adik umbu lah rati ne juho masu ramin lah, jaji aba gago pikir adup kan adup juho masu bala dingan adup masu abih mamba adup uhh bin pikir amu kai tenteram bin adup kai fokus dengan kiraja adup uhh aba silalu mikir ne serta nitih ramin, kayuh nitih ramin ti dengan nitih bala dingan-dingan adup dak juho masu ramin, masu adup ti rati ne bila-bila adup kanan bidapud dak penting dak paguh raye fokus adup dengan anih tugas adup, aba nitih lah, meng en

Teknologi buleh dog tinan da skulah aaa pabila masa klas Kira primary school aaa kita adeh line service line da adeh bilajar online bilajar aaa then untuk ngunah homework ka. aaa ngunah kerja skulah masa en. En teknologi da paling penting untuk inan da skulah.

Anih teknoloji, teknoloji da iti. uhh new teknoloji, mung bala gadget da'k tinan hanfon. uhh semua ne ti bisi online. En mah ceh ngancak mudip adup mancang maju, ngajah uhh arus uhh dunya.

Dapat ne nulung bala anak inya bilajar labih mudah lagi masu sani ne. Cara sani ne en la paling susah, wang ne iti ne labih sanang dari segi dapat tubuk masu handphone, telephone dapat, tubuk internet aduh, dapat biragau kayuh seperti kamus kah, anih kah, sanang bilajar.